Anytime I cut my seh or small thing jeh scrape me if no alcohol around I can use salt before I tie a so la la blood will stop and also help me to make ley sore to close quick